Baa la deebia de la tuulum dusi n de ba za'a la, amaa ma wan ta loe baa la gana deebia. De wuu be, fu san bisera baa, baa san bɔna yire puan a gu'uri ya mɛ, a ta'am gu ti nayigesi kan ta'am wa'ana fae ya. A ta'am gu ti <hesitation> bunse'ela san kina na baa la wa nyaŋɛ tasɔ koo a dige e. Bala ma ze wa ba san yeti n loe deebia la baa ma wa loe la baa gee deebia a ka tari paŋa n was nyaŋɛ gu fu koo baa n was gu'ura fu se'em la. Fu ma'a san bɔna yire puan la baa ma'a ta'am bɔna gee ti dabeem kan tara fu gee la san dɛna deebia la kan ana bala.